<noise> <hesitation> vôalôhany raha ôhatry oe andeha akagny, andeha amin'ny d-resaka davôlagna zegny, efa maro raha hiomagnana avy ambonin'ny tany atoy de raha ôhatry oe efa misy raha aby reo satria reo tegna fototry ny fiaignan'ôlombelono, de afaka manohy dôla isan-karazagny ôhatry zao amin'ny tèlèphone ,midola jeux, magnano izay raha mahafinaritra ny saigny fô ake, miaigna amin'izay raha misy akany.